Ma-alainao echarpe igny la ataonao amin'ny tendanao eo lafa misy fomba fanaova azy, i afaky atao sary vonikazo i, atao amin'ny sisiny atao sary rose, i koa afaky ataonao tsotra i, izay tianao mety aby.